मूलांक छह वाले लोग हंसमुख मिलनसार और मेहनती होते हैं। ये लोग दूसरों को अपनी तरफ़ आकर्षित कर लेते हैं। इन लोगों को प्यार देखभाल और सुरक्षा पसंद होती है। ये लोग अच्छे साथी बनते हैं।